Keni me të vërtetë një frymë të shkëlqyer ekipi... është e qartë çë besoni tek njëri-tjetri dhe kjo bën një ndryshim të madh në rezultate. Si e mbani këtë energji dhe bashkëpunim të vazhdueshëm?